नालियाँ को साफ करन को महत्वपूर्ण काम होत है। जिसे नियमित रूप से हामे करन चाहिये। ताकी पानी की निकासी सुचारू रूप से बनी रह। सबसे पहिले नाली पूरी तरह बंद हुई चुकि होत है। तो उसके बाद जब पानी को निकालने के बाद एक प्लंजर को उपयोग करे। और उससे पानि नाली पर अच्छी तरह से फिट करके दबाव बनाये या छोटे अवरोधन को हटाये मे मदद करे। यदि प्लंजर से समस्या हल नही होत है तो आप नाली सफाई के लिए उपयोगी करन वाले केमिकल क्लिनर या को सहारा लाये सकत है। इसको उपयोग करके <hesitation> सावधानी बरते ताकि ये केमिकल हानिकारक हुई सकत है। इसके अलावा घरेलू उपयोग करके रूम मे बेकिंग सोडा या सिरको को उपयोग हम प्रभावी रूप से हम कर सकत है। सबसे पहिले नाली मे आधो कप बेकिंग सोडा डाले और उसके उपर आधो कप सिरका डाले। इसे लगभग हम पंद्रह से बीस मिनट तक छोड़ सकत है। और फिर गरम पानी डाल के साफ कर सकत है। अगर रुकावट फिर भी बनी होत है तो एक प्लम्बर स्नेक को उपयोग कर सकत है। जिससे आप गहरेन कामन को निकाल सकत है। नियमित सफाई करन के लै हर हफ्ते गरम पानी डालत रहना चाहिये। उसमें गंदगी जमा होन से बची रहत है। यदि समस्या बार बार होत है। तो किसी पेशेवर की मदद से ले सकत है।